Vetsivetseo hoe vo zao iha ty nandre fa hisy ambahiny dimy hisakafo haliky aminao ao. Antsasak'adiny ty anananao hiketreha ty hany haliky. Ino ty ataonao?